Sagale inama kenna sagale anin fed, sagalee aneniti, aminenii sagale ka ak simaa fa anenin nyaaten, sagale sunt akan cholleay, issunii aminen won lilla bei gaaliatimu, woat karrine hinkabne, isun dandeete unum daabetay, aminen duum lilla cholleay, duum mudda deertunen hinfudetu daabati isa.